A na dis mbes honesto' nchabna cha cha tib tiemp ndabo ga' akmen, na parnax xabna ndyakna este <hesitation> nam kasi na- na- na takiza akmen jwa'n men gal dib tiemp pues, zipa ndob zi yaku'in mbixa ta nrid baba porke na nedla cho ndodisnua bapa nabana ngala la nak rer tayaga tejmen gal, per nayana mas xa- xa nak men ndo disnumen kon lozomen liga tayagal ndomen jwa'na negamen gal ndomen per par na per baza tien nliy nabay, a nera gabla chepa naka chepa nlyn che re ta xa nona mbay na ndedla cho xab nlix jwa'naza tame mbesna na men gal akmen dib tiemp.